لو تقدمت بأسبوع في المستقبل <hesitation> نمشي باش نلقى روحي و نقابلها، نشوفها كيفاش عامله، نزيد نتطلع على حاجات جديده صارت في حياتي، نشوف كيفاش نكمل التقدم نحو أهدافي، نشوف كيفاش اش عملت في المستقبل، نتعلم <hesitation> كيفاش نقدر نحقق حاجات أكبر في الأسبوع هذايا الحالي، باش نحققها أحسن في المستقبل.